बच्चा बटिन मोबाइल छिनी तै तैं थैं टीबी न दिखाई तै और जथ्या भी इलैक्ट्रोनिक चीजें छ तै थैं बन्द करी तैं बच्चा तैं ग्राउन्ड मा भेजी तै या फिर तनी कोई एक्टिविटी या क्लासेस ज्वाइन करी तैं हम बच्चा तैं इन्करेज करी सकदा या तै मा इन्ट्रेस्ट जगयी सकदा।